Maro zany i olona e, tia mihinana raha manta io matetika. Fa nefany an i finananôra manta io a miteraka fahasimban'le vavonô akô, satria tsy vitany i vavonô zany mamotika any i raha mbola manta hoaninô igny dia tsy ara-pahasalamana kôa zany izy Igny fa mila raha masaka fogna zany ohanina.